Pësiën, pësiën kagarantir pun eekonomi pëbos joonpëman kasiñir ikontëra bañáan di uţand, kaman kaţiaţi uncaam di uţand kon ekonomi joon bëkakan këreyir buţ ekonomi pur bañáan kakabi yee- yi biwinar bi ţipëbos pësiën kawoţir puŋ ipërose dëluwa ekonomik donk pësiën joon pëjej gáranti ekonomik pë-pësiën kagarantir puŋ ekonomi pëbos.